<hesitation> Kanada ndray a dia anisan'ny firenena anankiray a isy ny tany mangantsiaka indrindrany, indrindra ny am'tapany avaratry kanadiana iny. Anisan'ny firenena ray efa somary antittra koa izy, anisan'ny mandray olona betsaka ihany koa. Misy renivohitra anankiray tena mampalaza ny kanadan- kanadiana ao a, anisan'ny renivohitra milamina indrindrany eto ambonin'ny tany, mety tsy haiko izy io na faharoa na fahatelo.